Toh sohõ araŋ na ay hã laabu kaŋ ay man bay ka koy, sohõ araŋ na ay hã haŋkaŋ go a ra sohõ ay si kande haŋkaŋ go Malasia laabo ra, zama ay man koy laabo din balle ay a di, ay ma bay haŋkaŋ go ga te laabo ra, balle ay ma kanda laabu wani ka ci. Toh ay man gwaro nda mo baŋkaŋ gwaro laabo ra balle ɲga mo ma di a ma'ma, haŋkaŋ goono te, a ma ka'ka ce deede ay se ka ne ay, ay koy laabu Malasia laabu ay ya-cine no goono te Malasia laabu yaa no i ma'ana go da, yaa no i go da i sanno bumbo Malasia laabu yaa no a go da. Toh ni di ay man koy balle, ay man gwaro nda mo baŋkaŋ koy balle a ma ci ay se haŋkaŋ goono te. Toh ni di mo laabu kaŋ ni man koy mo, ni si kande haŋkaŋ go ga te laabo ra. Amma da i ne daŋga ni koy no, wala ni gwaro nda, ni gonda coro kaŋ koy laabo ra, da ka a ga ni no tarihi a ga ne ni se ya-cine no goono te Malasia laabu ya-cine no goono te, ya-cine no goono te. Toh ni di a si te i laabo da ir laabo a ma te afo baikulu da ɲga laabu matekaŋ a go no. Sohõ baŋkaŋ man ka ir ne Nigeria ir laabu, sohõ ni ga konda noodin Malasia laabu ka ci ka ne haŋkaŋ goono te ne? Ni di wadin si te. Amma da ni koy laabo ra ni ga bay haŋkaŋ goono te laabo ra kala ni ma ka kaci araŋ laabo ra haŋkaŋ goono te.